Batena passeriggi napaccingngi aroppengnge iyanaritu mamula masserikkiq pole ri bageang ilaleng bola pappada kamaraq tinro nappa angnguju ki saliweng bola pegau kedo-kedo ceddeq i massering calepa laleng koppo nappa palette i pole ri onrong na yabbeang ki onrong ma roppengnge.